Tegna hoe hitako hoe ilaigna sady mety tsara le hoe mampiasa teknôlojia amin'ny fandrahoana hagniny, satria kara ataonao ohatra antegna mitady recetty regny igny afaka mizaha amy facebook afaka mirecherche amy facebook aveke amizay le fitaovag, na an-tragno hagnamboarana anazy koa, ôhatra zay mahandro gatô, tsara koa atao agnatin'ny lafaoro aveke aminjay, ny mila frizidera kara regny avike, maromaro maromaro be mintsy le le karakarazagny hagniny mila ilagna raha magnanjagny.